Aloa i componenti prinçipæ de unn'auto son: a carosseria, o teâ, o motore, e reue, o serbatòio co-o carburante, l'impianto elettrico, l'impianto di fren, l'impianto de illuminaçion e l'impianto de segnalaçion.